که زه په یوه نړېدلي کور کې بنده پاتې شم، لومړی ژوره ساء اخلم او فکر کوم. وروسته ګورم چې څه شی راسره دي چې په هغه سره له ځان سره مرسته وکړم. که هېڅ هم نه وو راسره هڅه کوم د ډبرې یا سمټو ټوټه پیدا کړم او په زوره زوره ځمکه یا کوم ځای پرې وډبوم، څو خلک زما مرستې ته راشي. له دې سربېره په زوره زوره غږ هم کوم.